प्रिंटर हार्वेयर कु एक हिस्सा च जु आप ते हार्ड कॉपी बणोंण एक दस्तावेज ते प्रिंट कन्ना मा मदद करदु दस्तावेज के भी प्रकार की फ़ाइल ह्वे सकदी।